сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл алпыс бірінші эпизод
бүгін біз мен түскен селфилеріммен есте қалғым келмейді деген тақырыпта сөйлесетін боламыз
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
қалай есте қалғыңыз келеді
мен өзім түскен мыңдаған селфилеріммен есте қалғым келмейді
келмейді олай есте қалғым
мен күніне жүз рет салуға болатын инстасторидің жұлдызы да болғым келмейді
мен жанындағыларды менсінбейтін сынағыш тәкаппар болып та есте қалғым келмейді
мен қабағынан қар жаудыратын ашуланшақ бұлқан талқан бола қалатын қыз да болғым келмейді
ал мен тағы да өзін ғана ойлайтын басқалардың шаруасына бәрібір сараң да болғым келмейді
өзгелердің жеткен жетістігіне көз тігер шыдай алмайтын қызғаншақ болып та есте қалғым келмейді
мен өткеніне өкінетін болашағынан қорқатын өзіне сенімсіз болып та есте қалғым келмейді
болып жатқан оқиғаларға шығымдана беретін барлығын өзгелерге жаба беретін әрқашан судан ақ болып та жүргім келмейді
иә иә шағымдануды ғана білетін өз өміріңде сол жолында бір шиді де сындырмаған ақылгөй болып та есте қалғым келмейді
мен ойын алаңын сыртынан тамашалап ішінде өмірінде бір рет болсын ойнап көрмеген еріншек болып та жазылғым келмейді
мен жүз сылтауын табатын ойындағы істерін ертеңге қалдыра беретін ертеңшіл шектен асқан оптимист те болғым келмейді
мен бір күндік өмірім қалса да жанымдағыларды сұлулыққа нұрға бөлейтін күн шуағы болғым келеді
мен жүректерге сенімділік орнататын жақсылыққа сендіретін жақсылықтың жаршысы болғым келеді
мен өзімен өз жанымен ғана күрескен басқаларды күндемейтін өзін басқалармен салыстырмайтын ерекше болып есте қалғым келеді
мен басқалардан жалынын аямайтын тоқтамас алау болып жанғым келеді
мен өткеніне ризашылықпен қарайтын қазіргі ісіне тәубе ететін болашағынан үмітін үзбейтін бірақ қазіргі сәтімен өмір сүретін жан болып есте қалғым келеді
дәл осы сәтте шынайы болғым келеді
мен уақытын создырмайтын айтқанын істейтін өз ісін жетік білетін адам болып есте қалғым келеді
мен өзім бейжай қарай алмайтын мәселелерге кішкентай болсын қадам жасап септігімді тигізгім келеді
ал дәл қазір мен сіздің езуіңіздегі күлкіңіздің себебі болғым келеді
иә қане жымиыңызшы сәл жымиыңыз
иә дұрыс міне мен енді қуана қуана осы эпизодты аяқтаймын